um 没什么艺术，是讲自己拿笔自己画咯。写字咯，自己画到大大个，字写个美美，慢慢写慢慢画咯。这呀，画他，好像画娃娃这样画一下咯。

啊我对这那的 um 团队那个运动啊没什么啦，是讲我什么较 suka 这那的赛跑，每样啊，没什么东西看法啦，啊是讲普通普通运动就对了。

um 年尾天 um，年尾天，是有时暗地每天落雨咯，啊，出海的人就 pun 没出咯，um 要出海出海时间就是天气较坏咯，出海人就没出了咯。

我们 um 每天 um 那家，初一，初一十五 um 啊吵闹了买，买水过大家拜咯，了有时 um 去庙那里啦，了有时做么啊咱去庙去问一下，啊那家咱也有，有嗮新每样，初一十五咱们要去，那去这样吵闹，啊，买果子每样这样。

若是讲我朋友在外头来讲啊，他没伴啊 um 那个做工，um 他想那家的人，um 我们最多就跟他讲，没什么啦，是讲我目的是跟他讲帮他斗看一下，um 若什么东西打电话给我们咯。um

um 你看医生是讲就先去看，看了医生跟你讲几时去几时去，等下能够去咯，了电话给我咯，啊他讲了就是讲这样时间到这样你没去，你打去那，你得打给医生，全部玩电话啦。

到尾这个 um 国家没啦，没讲什么 um 没什么搬来搬起啦。是讲 um 温故温故做小个的时间它有搬咯，um 在打地基，搬去民达华，um 这那的。

就是完了是 suka 咯。嗯，天气热的时间就放在房间那家。啊，天气凉凉就跑去外头玩耍咯。走走咯，吹吹风咯。闲那个时间就放在房间吹冷气咯。就是这样尔咯。

um 我们家内这样这样 um 妇女人大肚子 um 得要去药房那里，um 每个月有去看。um 了那家也有请，请那样的工人 um 倒脚手，倒脚手了每个月也有去药房那里去 check 这样啦，去看。

um 我 suka 这那那个 colour 较多是讲，黑那个啦，青那个啦，有的是白那个啦，um um 这那的 colour 咯，他那个 colour 啦 um 也没讲什么东西很 suka

呃，对我们的保障是讲，这呀我们的财产，好像讲那角看贼在哪咯，是讲看有什么可疑人物啦，啦在那家徘徊啊，遇到有贼要偷，那偷提东西，这样讲咯。啊，每晚上去巡视走走看看咯。抓贼咯。

我们没家每样 um，有的 um 孩儿读书去学堂较易。了大人有时做工也较易。了这样较方便。了若不去那边一位做工，较易，搭车每样孩儿也方便这样。

um 较多是游乐园玩耍【而已】咯，去走走运动运动这样， 孩儿去到游乐场玩耍，四五个啦，还是排排在那角玩耍这样款【而已】，时间到回家咯，就是这样，游乐场的活动就是这样【而已】咯

啊，在家那个若讲省钱来讲啊，呃，东西是讲别随便出去花咯。晚头里，你们嘞有的看看戏啊，吃吃一点东西啦，有的去亲人那里玩玩耍咯，这样是省钱咯。

电影咱好像讲，呃，打剑的啊，恐龙的啊，历史的啊，um 连续剧就有，轻松的连续剧，这样都是娱乐娱乐的节目咯。

当今的我们 um 银行也没啥吗，没啥危险啦，有些啊有人这样每天骗呐，若是用做现金这样有没，较好啦，很多，这次很多骗那个啦，所以讲啊，较危险啦。

um 嘞讲那样的 um 准备什么 suka 吃那个一顿的东西是讲，um 也没什么，就是海外咯，每次随便么那面啊，鸡丝面那煮一下，um 就吃一顿，等下面就完咯。

um 头次还东西是讲呐你有还水钱就得去还水钱的店，当今没咯，当今你随便去哪里，postlaju pun 能够还啊，um 比如讲咱们买电话卡，进进这 seven eleven 就有了。你进店 pun 有了，店员那，商店就有了。

um 咱骄傲 um 孩儿读书棒，完有时哈，咱们有的得，得，得一点呃，马票了，啊，完孩儿乖了哦，啊，没这么啦，咱们骄傲咯，孩儿每天读书哈棒棒，咱们欢喜咯。

um 打鼓打鼓吹哨哨先生这里还有弹奏吉随便什么都有。

也没 suka 什么东西 um 本地的那个 um 这样做这样的 um 什么功夫啊，什么使用啊 um 我以前有的有做底的有打铁咯，要不就这那的做船的咯，做柴的柴工每样。

我们小小个的时间 um 每天想到我们大个咯要做什么 um 我们要做很多东西咯，要做医生咯，um 了以后能够救人咯，um 了做很多东西啦，um 所以咱就想了，想大了要做这那东西咯，做医生每样咯，读书棒棒咯。

过去这五年内 um 啊，我的国家马来西亚 um 它还钱的方法，呃，真是有很大变动，哒，完了这久有进步快啦 um

电话嘞就忽略是就没啦。是讲，电图很快就没电，还是去到哪里，去到哪里没网路啊，网路不好啊，是讲电话的质量不好咯，啊，靠牢围的好像有的本地是有网路的，等别的电话去了就没网路，这是电话问题了，有的。

um 你讲到学堂 um 地方 um 就什么温故较多是小读第三小咯，了以前就较大了 um 小学毕业了去那里读这那的一中咯，就是那 suka 学堂就怎样，英文那个我们都不会，不 suka

um 较多跟，跟他们排排咯。小个就跟他排排讲，um 客人讲客话咯。学也学咯，um 华语读书学咯，参的人是讲，看你跟什么人讲什么话咯。讲久就会晓咯。

咱们对孩儿 um 咱就 suka 孩儿以后大个了乖乖啦 um，啊了自己生活啦，做工啦，咱也甭讲去再做什么东西呐。咱想讲他乖乖，大个了他自头脑去赚吃，这样就好了啦。

um 在我们民达华那里一区啦，um 每次孩儿只是在篮球场玩耍，较多是玩球咯，打篮球咯，um 什么这呐的你讲什么还有什么东西玩耍就较少啦，就是在学堂那里较多。

<noise> 孩儿书 um 孩儿故事 um 温故小时头我们有听很多先生讲很多，tapi 讲当今大了很多都不记去，所以 um 这久想不到。

嗯，讲中药咯，中医那讲中药，啊，风沙丸，风沙丸，吃肚子痛的，还有三脚标的药粉，啊，这是最普遍，最好的了，um 传统就是 panadol 咯。

um 这礼拜啊我没去公园去走。tapi 也没注意到，因为我不那浪漫的人，所以会较少去注意这那东西。

银行东西啊是讲放钱东西因为每次听人讲很危险。有的有讲有寄来啊，有的有，有收到给人用去啊。um 有什安全什东西不知晓，有的很怕没什么敢放啊。

咱们要做生意时间 um 要有钱，um 要有工人，钱要够，了工人也要找有，若没就很困苦。工人有，了咱钱有，um 这样咱要去做生意这样 um 就较易啦

um，啊，就是人跟朋友一大班这样，叫叫一下，在那家庆祝啊，panggang 啦，barbeque 啦这样，这一家人这样欢喜，朋友 panggang 东西在那家吃咯，就是这样咯。啊，喝一点酒

病，每个都会病，哒我若有病我会时头，我会看，啊，上网去察，啊，也会问中医，也会问西医，um 我提来做比较跟参考。

um 这呐游泳的东西，温故做孩儿每次在，在这 kampung 啊，在这么的家啦，um 这里甭晓就 um 游来游去啦，学游啦，um 你讲什么看法什么是没啦，就是做孩儿时候就是这样游咯，学游了就去，去这样的，啊，这款的游泳池咯。

我们家内的人 um 头次 [um]suka 就好像有比赛唱歌啦，um 了就去报名参加，um 这样的唱歌那个，了有时 um 他有时每样有去看啦，唱歌的较多啦，兴趣是唱歌啦，比赛啦。

这我较多是用那电话方面用较多 um 其他方面因为我们在马来西亚这方面还没有进步，所以啊这方面啊我也不懂。

比如说古晋节多多人去玩耍 活动比如说 <silence> 古晋节较多啦。

在学堂以后较多 suka 就是运动咯，啊跟这样的，啊什么，啊，没，没讲什么东西呐，运，运动咯，唱歌，这样有的，画图画这样。

um 我住的地方是在马来西亚，砂朥越，古晋，哒我住这头的一区，um 也有做礼拜，它礼拜堂较多跳舞这样。um 有礼拜堂这跳舞这样咯。

有啊,政府 um 他合理啊可以啦，有讲有什不够什么，这那代表那个议员什么什么去讨啦，去弄咯。um 下尾去有什么安排好势咯。um 到尾就去做咯。

我得去驾车啦。什车都会驾啦。较小辆都会驾啦，了每天早起，顾孙载去读书，早起头载去读书，啊，了下午尾载回家。了有时 um 载孙去补习咯每样这样啦。

是，妇女人，少女儿，um 她们也是能够顶半边天。所以她们做生意也非常重要。哒，她们这那钱的话， <noise> um 很多方法能够去，去做的哈，如贷款这。

较特别地方，较神圣的地方就是神座咯。较特别的地方是房间咯，谁人谁人的房间咯，我们因为较多是没去，随便去人的房间，所以讲若偷去里下，很特别有什么咯，啊这样很滑稽咯，啊，特别之处就是房间，神圣就是神座，好像我的神座。

啊，我们家那个 um 你讲讲温故故事啊，就是我人阿妈咯，每次提什么讲她那个唐山的故事咯。什么什么人后孙干和咯，就是我们提这呐的有的不时有去中国啦。

那人民若选 um 选人去做那个 um 社会东西，他们责任是很大 um，人民最重要他们是希望住平安，赚有钱，um um 全部安全地方，是没坏人会破坏他们的安全。

这样的东西 um 每次有时孩儿啦，若是讲孩儿没闲做生意每样 um 没闲照顾，那就叫工人，请工人照顾咯。啊，了有时哈，孩儿做工回家有闲了就斗，斗照顾咯。

当今的天，气候变化，是讲我们也没什么看法啦，什么事？因为地球 um 气候不同了，跟头次不同了，当今是顺其自然咯。假如越来越困，越甭晓讲了，这可恶的变化，顺其自然咯。

我是住马来西亚砂捞越古晋这，我这头边，um 太阳整个杯的 um 天气是全部一次是三十多度。um 天气非常热，雨也多。um

啊政府啊，um 我们较多政府啊，给我们那个，社会那个倒脚手啊，每次公会啊还是什么社团他们若有什么这呐的帮助啦，tapi um 我们看有的什么就没啥到脚手咯。um 也不错啦，会使啦。

咱 suka 那的老公，um 对咱好，每天这样带咱出去玩耍，买东西去给咱，对家庭有负责，um 孩儿他也会齐出去玩耍，这样我们欢喜啦。um 了有时 um 跟咱讲话也好好这样，啊咱们欢喜啦。

um 社会啊怎样帮助那有需要的人，主要来讲，有钱人能够出钱的出钱，um 了有心，有良心，有，有，有爱心的人 um 他就去得靠手，那有需要帮助的人。

um 我们 suka 这样的有的若讲运动的东西啊，温故都全部是斗跑咯，um 是讲有的就唱唱歌咯，um 这样的，这款东西打篮球，每样咯。

um 文化，干呐，um 打龙狮啦，um 打，舞狮舞龙这样那款咯。跳砖啊，有哈，跌倒啊。是这样 nia 咯。这不

本地的的新闻，本地的新闻，我是较 suka 看新闻，um 世界新闻 um 啊它会报世界新闻我是每次有那里听啦。唱歌我也会去常常去听。

um 咱嘞 suka um 每天 um 晚里早睡，um 了早起来咱早起 um 做一点这样 um 运动一个，um 了在家 um 做这做那，走来走去，这样，这样就有健康咯，um 这样对咱的身体有好啦。

这样的东西借钱的东西，好像讲啊，怎样讲会，会帮助到这妇女去创，创这样的创事业啊，啊，这款你就是做一点杂货店咯，这样借一点钱这样去做咯。

科技的好处就是较方便，风险就是讲 um 很多不法之徒很呀容易骗人啦，好像讲骗钱啦，吓你啦，这样款咯，方便是讲还钱啊，过帐你自己

呃，我觉得我今天若能够做一个骄傲的事情，能够帮助人较，人倒脚手一样东西，我就有心会特别快乐。um 特别骄傲 um 这是我感到骄傲的地方。

这样东西这款啊，你讲做乐那个机器我就全部甭晓玩啊。什么打龙鼓啦，什么吉他，那全部甭晓玩 tapi 温故有学吉他啦，学了还是甭晓。啊。

我 suka 做医生咯，um 医生能够倒脚手人 um 去替人看病每样。um 了，了，um 医生也对这个，这样看病人很好。做医生能够救很多人。

真是啊，健康是非常重要 um 健康对一个人来讲是应该是最上等的，um 所以健康方面我也非常注意，我有每天参考他们别人是啊怎样去做运动。

我们马来西亜砂拉越这几啊这个呀的天气就是説什么，，，，天气是什么不大好，那样会下雨，下雨了浪就会大，就是那样不大好了。

um 艺术家来讲就工艺师是，um 是修炼咯，做车咯，装饰的车咯嘎艺术，哒自己喜欢的就自己建咯，这款人咯。

对这个问题 um 我是觉得这是全世界人都要注意的东西，um 因为地球只一粒 um 每个人都得为了地球做应该做的东西 um 了每个人关心 um 身边的 um 应该关心的事情。

um 我喜欢看台湾的那个戏啦。那风景很好看，了有时做到很惨这样，了做到家庭，um 了有时男人 um 欺负媳妇了，他那个戏里下很好看啦，每天咱得快看。

我的国家的 um 这历史人 um，我是会看好温故唐山下的人，那几个啊尤其是讲最早下的人，um 他们是提出努力 um 是我们当今人的合几倍。

我们也没什么 suka 讲什么音乐那个什么听啦，这样的国手啊，嘎，嘎这样的做，做，做字那个我们也没什么啦 um 嘞较 suka 那福建歌啦，闽南语歌曲。这款 um 有的福建歌我们较会晓 suka 那听的啦，啊这个咯，温力友啦，什么，这样的蔡小虎的咯。

um 什么 是讲，不知嘞，没家。um 好像讲 um 风车都漆了咯，一时一时咯

孩儿就 suka 玩那样的 [um]game 每样咯。大人 um 就 suka 看报纸咯。老人 um 有时 um 啊，也会看电话里 um 那个东西啦。um 全部不同啦，孩儿，孩儿较 suka 看啦。每天看，看这样的东西这样。

若讲，历史文化内 um，文化内，我讲故事 um，这也是讲故事也是讲 um 真实的事情 um，我是较 suka 较 suka 中国方面的历史，中国方面的故事。

呃，这样科技进步那个东西什么也没啦，是讲我们落尾的时间嘞，讲引擎，它的引擎这样的，啊，较，较好的引擎下，免讲温故那样的用手摇到半呐死。啊，这样的东西咯，它能够跟我们解决一点这样的生活咯。

um 保持学生的彼此友善，就是给他们去每天在合，给他们去了解排排是大家都很重要的。排排需要讲，um 那里介绍他们听咯朋友的重要性咯。

这方面的话 um 我上两礼拜才去台湾读书，一个啊，一个短期的，啊，去再去读什么东西这，去再做学生，再做学生啊，我觉得是非常有挑战的事情。最好啊能够再学。

咱每天看到那个啦，番瘤啦，啊，红毛丹啦，啊，木子啦，啊，嘞红毛丹那是红色咯，完那，那样的木子 um 完，番瘤 um，黄梨啦，各各样这样啦，咱 suka 看这样的东西，咱也 suka 吃啦。

到位每次，有的去海外啦。海外去玩耍。有的驾船去玩耍去钓一些鱼 um 在哪里什么 santubong loh [foo chow] um 大沙滩小沙滩啦

um 天上的云是说大大朵厚厚有黑黑有蓝蓝有白白 很好看

运动方面我是很多我都会 suka um 我都会欢喜的，会去那种的去了解，哈，um 我自己也是红菇是运动出身的，tapi 当今整身都痛。um 所以说运动啊可以 tapi 不可过头。

嗯，资源系统，pun 是一样啦，是讲较方便，是讲老人，啊，这阵变好像讲还钱啦，dan 有很多啦，有时还是讲看个人啦，个人。

较欢喜的他人 um 就这那的，有的温故啦，温故的人呐，到尾这那当今老了，六十多岁会，嘞较多 suka 这那的李小龙咯，um 跟这王羽咯，这那的 um 咯出名的人跟普通的也没，没什么啦。

我在学堂内学到历史的事情，um 你讲有很大的 um 啊冲刺到，尤其是中国的历史。中国的历史我看很多，我了解很多，um 哒所以心内也有很大的感触。

um 在我们 um 民达华区那里里下，um 每次看那个，看到它那个这呐的动物 um 就是较多狗啦，喵啦，um 每次就在这跑来跑去，有的狗你要很小心，有的给它咬了你会死。um

我最后我的另外一半 um 就是老婆，就是女朋友，希望她会了解是讲心对心，心对心来比较。um um um 换位，时间讲，到底对他有影响没。

我们每次孩儿 um 看那个 um 故事 um 是讲会孩儿大人书，孩儿书，了孩儿有时啊去钓鱼啦，大人后日骂孩儿也不听，还有 um 那样狗那个故事啦，猫每样这样啦。猫咪啦，每样这样故事。

呃，我觉得 um 孩儿生出是一个责任。um 所以家内应该花的钱就得花 um。啊，应该省的东西咱们就尽量省。um 一半是没法，有的钱得，还得花。

我们较多一天以后就讲，落尾落尾到家的时间啊，在这家，若没就做工咯，船上的工作完了，啊，就看看还有什么好玩耍，没就跑去打球，啊，没就讲啊去，啊，哪里玩玩耍，一班备了，去吃东西。

咱们去做工 um 咱们困苦，咱们很压力 um 孩儿的 taukei[um] 有时对咱这样。完，做工排排那个人，啊，他会跟咱们也不熟，后面讲东讲西这样很困苦，咱们那个压力是这样。

哦，你讲看戏这个事情，我是常常去看 um 我昨晚也才去戏院去看戏。我觉得看戏时头我一整个人会较轻松，um 所以我非常欢喜去戏院看戏。

我们较多有参加这个这那的社团的东西，较，较大一辈的人呐，有的交代我们去投票啦，这那东西去找人跟人讲咯。um 怎样前后咯，跟人拉，拉脚这样啦。拉，拉人啦。

um 做车啊，修理车啦，因为，因为我每次较 suka 做这样的东西咯 um 修理车啊,喷色啊 um 这是我兴趣 pun 呐。修理东西呐，修理电器的东西啊。

我觉得较慢一点 AI, AI 智，智，智能 um 智能的科技可以，能够对我们的生活便近。会做非常好的提升跟该厂。

在我们的社区里下 um 孩儿 suka 打 racket 啦，踢球啦，打篮球啦，搭脚车啦，打 guli 啦，各各样这样很多啦。啊，有时就去斗跑每样这样，孩儿玩的东西很多。

色气啊，色气我，蛮多色气我都会欢喜。啊，我较常用的色气是灰色，灰色 um 啊，红色我也有，也有用，啊，青色，um 白跟黑，我全部有用。

这过去的那个十年里下，um 没什么啦，是讲你天，天气有什么变啊，有就是年尾变去，普通那个应该是没啦。这呐的意外发生的东西定得是有的咯，是讲天气的东西也没什么变，变了就年后就天气较坏了，黑天暗地。

啊，我很欣赏本地的张栋梁，因为我觉得他呃，在 Astro 那边凭拿到，拿到呃，奖过后他就有 promote 呃，什么 Kuching 啊 Malaysia to 其他的世界的人。

um 鼓励计划就有小学他人在读书那里，读书的奖学金啦，奖励金啦，这阵马来西亚它的经济津贴，这样款咯。

这呐宠物东西 um 呃，最带，最，最看到是，啊，最常看到是，呃，猫咪跟狗霾。um 猫咪跟狗霾。我身边许多人，有养这呐东西。

这样有，有这样的东西我们就 um 这次啊很，很少去有，我们较多是有下海，出海咯，um 这样的船里的东西咯，看起看下来，and then 船那个驾船全部要有。